لو كنت دايقت فى حد او غلطت فيه وانا مكنتش واقتها عارفه الصح-ومكنتش عارفه اتعامل ازاي واقتها هغير الموقف كليا-واعمل الصح الي كنت مفروض اعملو-وممكن مضيعش <hesitation> وقت <hesitation> فى الفتره الى انا ضيعتها دي بردو اسبوع كتير هيفرق معايا اكيد <hesitation> اشتغل فيها على نفسي